<hesitation> Biby mihetsiketsika <hesitation> amin'ny androandro alina tegna fantako zao a: amoka, de <hesitation> kalalao; amoka zao a amin'igny izy miaragna hanina hohaniny le m- le mizigna le magnifatrifatr'olona igny de amin'igny izy tegna sady magneno, mandeha akasy, mandeha arogny de karahan'zany koa kalalao mikoroforofoka se fandehany si.